La maku la makuy, la käy, aak ma'lo' xan xikinche', k'o'xan je'lo' ma'lo' jach ki' tan ujantik <hesitation> tan ujantik tan injantik.